<noise> <hesitation> لو انا بطلة خارقاه وحابة نحمي العالم من غزو فضائاي اييه فانا اول حاجة هنعملهي ان انا نشوف <hesitation> نقطة ضعف <hesitation> الكائنات الفضائية دي. وبالتالاي هنحضر نفسي كويس وهنحضر جيش قوي علشان ايساعدني في الغزو الفضائي ديه ايه ان انا نهزمو يعناي. وو ممكن نستخدم اسلحة فتاكة مثلا وممكن نستعين بالذكاء الاصطناعاي ازاي نقدر نهزمهم وازاي نقدر نتغلب عليهم من خلال ان نعرف نقطة الضعف ابتاعتهم